Блока барои кӯфтани мех, шикастани ашё ё васл кардани қисмҳо истифода мешавад. Он дар корҳои сохтмон таъмир ва рӯзгор нақши муҳим дорад. Яке аз асбобҳои асосии сохтмон ва корҳои маишист. Он барои кӯфтан, фуровардани мех, шикастани ашёи сахт ё шакл додани металл истифода мешавад.